njoliru siryanto fewɗum na boni, ko annduɗen ni njoliji laatinan domi dow e leɗɗe woni e luro woni maa gurna woni wuri e tawengo nder dow leɗɗe. To fiwol waɗi natorgo e loroje leɗɗe ɗun woni wuro muɗum nata e sudu.